أعتقد يعني إن الشعر له علاقة قوية بالعصر الحديث، يعني الشعر يعبر عن مشاعر الناس وأفكارهم، بيعكس بعد التغيرات الإجتماعية والثقافية، اليوم فيه شعراء يستخدمون وسائل التواصل الإجتماعي عشان ينشرون أعمالهم، وهذا يعني خلى الشعر أقرب للجمهور، وبعد يعني يظل الشعر وسيلة للتعبير يعني عن الهوية والقصص الشخصية، لا يزال يعني له مكانته وأهميته.